To kotto, muzo ittəz, tāāz, naz gbanāāz, bambəz, gbansa, samsara, pitti muzo pa, komna, komna naa, ittəkəi, komna naa taarəkəi, komna, naa narkəi, komna naa gbənaarəi, komna naa samsaarai, komna naa pi muzo pai zur, zur, naa muzoz rur nar ittəkə, zur, naa taarəkəi, zar nāā aarkəi, zurnaa gbənaarəi zur naa bamrəi, zarnaa gbansai zur nāā samsaarai, zur naa piti muzo pai, zur naa komnai zor naa komna naa muzoi, zur naa komna naa ittəz, komna naa tāāz. zur naa komna naa nāz narkəi, zur naa komna naa gbənarəi, zur naa komnaa naa bamrəi zur naa komna naa gbamsai zur naa komna san saarai zur naa komna naa pii muzopai zu’ itte, zu’ ittei naa muzoz, zuttei naa ittəzəz zu itte naa tāā zəz, za’ itte naa narkəi, za’ ittei naa gbənaarəi za’ ittei naa bamrei zu'itte naa gbamsai zu’ ittei naa samsaarai zu'ittei piti muzo pai zu’ itte naa komnnai zu itte Nāā komna naa muzoz, zu itte naa komna naa itte, itte kəi zu’ itte naa komna naa taarə kəi, zu ittei naa komna nāā narkəi, zú itte naa komna naa gbənaarəi, zu’ itte naa komna naa bamrəi zu'itte naa komna nam gbansai, zu'itta naa komna naa samsaarai zú itte naa komna naa piti muzopai zú taarə zú taarə naa komna zú taarə naa muzoz, zu tararə ittekəi, zú taarə naa narei, zu taare naa gbənaarei, zú taare naa gbənaarei, zú taare naa bamrəi zú teere naa gbansai, zu taare sa saarai zu taare naa piti muzo pai zu taare <hesitation> zú zú taare naa piti muzo pai zú nare zú nare naa muzoz zú nare naa ittekəz zú naa taazəz, zú nare naa Narkəii za nare naa gbənaarəi zú nare naa bamrəi zá nare naa gbansai, zánare naa samsarai, zú nare na piti muzo paz, zú zú nare naa komnaz, zá nare naa komna naa muzoz zú nare naa komna naa ittəkəz, zu nare naa komna naa taarəkəz, zú nare na komna naa, narkəi zú nare naa komna naa gbənaarəi, zú nare na komna naa bamrəi, zú nare naa komna naa gbam sai, zú nare naa komna naa ittəkəz, zu nare naa komna naa taarəkəz, zu’ nare na komna naa. Narkəi zú nare naa komna naa gbənaarəi, zú nare na komna naa bamrəi, zú nare naa komna naa gbam sai, zú nare naa komna naa samsaarai, zá nare naa komna naa piti muzo pai, zú gbənaarə sikenan <noise>